Aha, misy mi biby io tsy managna maso fa tsy voatery hoe handeha hahita aby si jiabijiaby. Kara antsibiloka zô, dia a nanavy. Regny zô dia agnisany biby tsy manamaso sady tsy mahita.